Jare ou amovecepe ou täta mbae ipise yande guɨiramɨipeguaiño ipise jare ou jajɨkatuesa jare pɨsɨiesa mbaere ñamae ou amovecepe jukurai ñamaeno ou amovecepe mbae ñaetu kavia esa jaema ou guɨramɨipeguaiño mbae yaeno jaema oiko jokua yande ndie